ס'איז נישט קיין חילוק וועלכע מינע בעקעלעך אין נוץ, כ'לייג אייביג ארויף א <hesitation> פארטשמענט פעיפער, און נאכדעם קען איך עס איבערנוצן, און אויך ס'ווערט נישט שמוציג קען מען- דארף מען נישט גארנישט- כ'האב נישט ליב צו וואשן די דישעס- סאו איך נוץ סילווער פע- <hesitation> פארטשמענט פעיפער.